Ndiamɔjaa, a nyii. Ndiamɔjaa a bɛ a ɔ fɛla. Ndiamɔjaa a bɛna bɛ nu and a nyama bɛ nu. Kɛ mu be a nyama wa fɔna nyiiɛ. Mu wa a bɛna wa. And ndiamɔja wae, a nyii bɛ and a kiinya. Hiŋi lɔ ya ndiamɔja bɛna fɛ, a kiinya gbɛlɛŋ. So ndiamɔjaa, mɔkɛndɛomɔkɛndɛ, hiŋi lɔ ii bɛ dunya mɛ ma, kpaŋ mu ii ndiamɔ kpao. And ya ndiamɔɛ kpaoe, ya ndiamɔɛ fɛe, ii bɛ ii ya sɔa kɛya ndiamɔ bɛna fɛ. So mɔkɛndɛ gbi, ndiamɔja, a nyii ya koa. Ii be kuŋ toa kaŋ ii ya fɔa ii be ndiamɔja fiiya mɔlɔ. Hiŋi lɔ ya ndiamɔja fii mɔlɔ, mɔ kuŋ ii basa. ɔɔ ya tie kaŋ ko nyama bɛ mana, mɔɛ kuŋ na a ya fɔ ii ye o, ko nyama mɛ bɛ mana. Kɛ ya lɔ sɔ. Kɛ hiŋi ii lɔ ii be ndiamɔja fiiya mɔ ma, hiŋi pɛ ii bɛ to na kaŋ ko nyama bɛ mana, anu be a fɔa ii ye. bɛma ii ma wo ndiamɔja la. Ii wa lɔ ii sii ii waŋga kuŋma. So ndiamɔja, a nyii. Joyaja ma nyii. Ndiamɔja nyii.